एक देश से दूसरा देश में या एक जाग से दूसरा बहुत ही कम समय में पुग सका जसा कोई सफर करबा काने बहुत सारी चीजा रेवे पण जसा एक देश से दूसरा देश में जावा ऊके काने सबसे बढ़िया। स सबसे अरामदायक तरीको है हवाई जाज सिर्फ एक तरीकों है हवाई जहाज यानि। कि प्लेन प्लेन के माध्यम सेएक देश से दूसरा देश में या एक जाग से दूसरा बहुत ही कम समय में पुग सका। <noise> इन जाग ने अगर अपन हवाई जहाज का प्रयोग करा उसे अपने एक तुम बहुत जल्दी पूछ जाओ अपना टाइम के बचत और लाललार ऐस। बहुत सारी चीजें रहे हैं जिन्हें अपना फायदा मिले अपन बहुत सारी चीजें आप जैसा कि आसमान कोई भी। रहते हैं तो उन्हें अब देख सका बादल देख सका और ऊपर से नीचे की जमीन देख सका यति जैसा हवाई जहाज बहुत ज्यादा उपयोग किया।